Mi wawan mi jogo kine am, wala Nanafuu haa minti goo e mi fofo. Mi wawata jogaaki fufaaki am gada minti goo e ley ndiyam maayo.